Min kam, mi waɗaayi iimaani e Patalwa, mi meeɗa mi yiya ɗum, mi meeɗa mi jannga deftere dow maajum. Goɗɓe boo no koyɗay ɗum tan to ɗeengol maɓɓe, <noise> kanjum waɗi min mi yerdaaki e majjum, mi waɗaayi iimaani e majjum.